כ'וואלט ענדערש געוואלט וואוינען אין א קליינע שט- אין א קליינע פלאץ, נישט אין א שטאט, וואו ס'איז דא ביימער און הייזער און איך קען האבן א פריוואטע הויז, מיין פריוואטע, <hesitation> גענוג נאענט צו נאך מענטשן און גענוג ווייט פון אנדערע מענטשן אז איך זאל האבן- קענען האבן מיין פריוואטע לעבן, און גראז און ביימער צו קענען וואוינען, <hesitation> איך וואלט בעסער געוואלט וואוינען אזוי